أول وظيفة لي كانت مساعدة في قسم خدمة -العل- العملاء، وكنت أتعامل مع استفسارات الزبائن، وحل مشاكلهم، كان تجربة ممتعة، -بال- بالرغم من التحديات، لكن تعلمت منها الكثير خاصة فى كيفية التعامل مع الناس، وحل المشاكل بطريقة هادئة، وكانت وظيفة ممتعة بالنسبة لي.